I zebra <noise> zebra <noise> raha mahasamy hafa zebra ndraiky soavaly, zebra misy tsipiky maintimainty izy tsipiky maintimainty izy fotsifotsy maintimainty fa soavaly tsisy tsisy zaigny, avy avy ake o amin-jaigny zareo samy mandeha malaky fa i soavaly afaka tarimigny afaka tarimin'ôlo afaka baikoina fa zebra miaigny izy izy zany dia e, dia.